Be bere bere otor meh afiyemera egba tenru ele ngbao bere kemere otar ato bere okun. Nna ngbao fiamuru bay see abo ntito inderanah tin kin bao otorah nkapurah bean ngbao tin ame dorey eka fan nmah oō and nten ami der nden ray kah kori ray ke ray jii ngawan wen ogbonru egba way nyeaba. Area margentaā imagbo okuotu nna, nsewine bara me deso otor rekar jü nde ngbao do kar baraka ngbao de run nwe <hesitation> ngbao ayarunsee Yarensee nsewine yo ro gbogbo nah echepur npepepine lobo nse akpata eka Wenwen neru setubo operagin or opene tomaā gwan aowe okamur ekakpebar okayan ku yes opereye ray ju se okpate lorun ngbao akaomere anurejunitive bay ahe <hesitation> deboekpapas oso akpata Ebeke owakeruokpatayo afien rejerekesee nde, chagiren chagirin oni osabin larinko ekadean dor on epor ban juriba bonñ. Abeke ajuri erabaranwo elara afin larin mbo bay larin chuwen boro otor atonrin geta oka ke mborē bo ti nie yiyen darine Karabene boy dey rah or ehurah nne nne eporoh anu rakatiteh ka toh rah eh. See nna ah airah weh owrah, bay nnu deray erereē ca sibi ca sibii oo se cuma yime weh obari akase weh a burrow oboyo yime owora obere ade nne berennē ntor con channer nle ko soboyo bike anukalabi nimasiam, seh burrow titerah atakinanton sibira nne no be noniyo rosiji none coribiabe benjima kor wa bere fio okun eleme jima kor okun okumarin ku okun ka ton eh burrow eh, bere kor nja kara nneba adery wa berre ke ba. Teru wen senuye, a baila nja nja senuye. Otoro okun eleme bey oo to-okeke oo toki bai oka mor kor yes oderay bai tore kei anu ray burry bai. Nnekinton berre talley nor bai talley ekunne berre gbee so ekpataye because bay anu ray ka wasun-oboru nah boke ekene ebbru nah rah corre-raru rah see poronu lauru way ka chu werun-otor or aowe ca chu nera nye takitaka juransee adanbodo bay anu ne nah ku gborun ye